Par na' ke na' tipta gak nle ldo'ná por dele lëꞌ tib xfamilma gët ota tib man o kwaꞌn dzakma gakdu.